علشان نغسل اسناننا هنحدد فرشة تناسب نوعية اسناننا وبعدها هنستخدم معجون يكون معجون لطيف عالاسنان وهنظف سنانا من تحت لفوق وبحركات دائرية يعني ما نروحش ونيجي لا حركات دائرية وممكن بعد كده بالمعجون كده نغسل سنانا ونغسل لساننا